Niŋ i ko nna ňiŋ moofiŋ domoroolu kono, ňiŋ domoroolu, baluu taradisiyoneloolu. muŋ ne diiyaa, muŋ ne diiyaa nte ye wolu kono. aniŋ munne ye a tinna wolu diiyaata nte ye? Wolu le diiyaata nte ye faŋ ka tanbi nna saayiŋ domoroolu la, kaatu. bii, ndiinoo niŋ nsawoo. kini woo kini, niŋ nbe a domo la. kuccaa be tara la jee le. anduŋ a be naa soto la le. Niŋ a ye naa soto. tuloo maŋ ňanta senboo soto la jee. Haniŋ i ye kuccaa aniŋ ňee jaaroo, i ye ňee jaaroo, kantuŋ nka a je, i ka ňee jaaroo faji, nte baamaa ka ňee jaaroo fajindi le a jiol taa, a ye kuccaa duu a la, a ye netetuo ke wo kono, a ye a tara tulu faŋ ti jee. Suwaati ňee keroo muŋ ye a loŋ ko xee kitiŋ, kitiŋ kitiŋo a maŋ ke kumuriŋo ti. bayiri bii saayiŋ ňeo ka karoo soto naŋ ne janniŋ a be futa ntelu ma jaŋ. Mee ňee kitiŋo komi muŋ be ko furoo, i ye a taa, i ye a fajindi, a jio, i si i la kuccaa duu noo a la le. aniŋ netetuo i maŋ hani junboo faŋo ki jee. A si diiyaa, wo de niŋ nte nŋa wo domo luŋo miŋ na, nfee wo luŋ noŋ nbaluuta ka tanbi. Luŋolu bee la. haa, kanjoo. aniŋ naa, niŋ nmaŋ naa kanjoo soto, ňiŋ naa, naa, naa fenkoo teŋ. komi ňiŋ, bulalaŋo. i ye wo k, fenkoo ti. ee duuraŋo ti. niŋ nŋa wo domo daa woo daa. nte a fo la kaarii maŋ nte. maŋ tabiri bete ke nte ye, wolu le diiyaata nte ye, nna baluolu kono, a ye a tara tuloo ti jee. Tuloo. wo niŋ nbe soola la tuloo la doroŋ. wo be ke la tulu wuleŋo le ti ninsi tuloo. walla teŋ kese tuloo. ňiŋ tulu fuloolu, ee tulu saboolu. wolu lemu tuloo ti minnu ye a loŋ nse a domo noo le nlafita a la xaamiŋ. parisiko i niŋ duwiliinoo maŋ ke tabiňaa kiliwo ti. Kaatu duwiliinoo. i be a sa, i be a saasindi la foloo, i ye a ke dinbaa kono fo a ye kandi. Niŋ a kandita. i ye suboo bula a kono. a ye kuma caa, i ye a low wo kandita le. Miŋ kuma caa woo kandita le. Iyoo, wo nmaŋ nte, nte la suboo nbuka lafi a ye jani, tuloo la. Tulu weleŋo duŋ, i si tulu wuleŋo taa noo, i si i la suboo ke taa to. a be fajoo la, i ye tulu wuleŋo soo a kaŋ, aniŋ a ye faji ňoo ti. Ninsi tuloo fanaŋ be be wo ňaa. teŋ ňaa tuloo fanaŋ be wo le ňaa. Mee ňiŋ doo, i buka wakkili ka ate, ate ke tobo. ee tonboloo ti, ee, i ye maafeŋo ke taa to, i ye naa i ye tuloo soo a kaŋ. Nka a je dulaa doolu kaa ke, bari moolu ye a muta ko, wolu maŋ kalamuta, bari a ye a tara wolu le kalamutata ka lafi tanbila itelu faŋolu la. Nte, wo le ye nna ňiŋ domoroo, nna ňiŋ domoroo jaŋ, jaŋ domoroo. ndiinoo niŋ nsawoo. wo le ye wolu diiyaa nňe. niŋ nŋa maanoo. nbe maanoo. kanjoo ye tara a kaŋ. nama feŋo ye tara a kaŋ. Niŋ ntaata ňeo soto salaamu, niŋ nmaŋ taa ňeo soto salaamu. bari nŋa ňinnu muŋ fo i ye. wolu jamaa jamaa, wolu sotoo buka nbataandi, bayiri i ka sene le, aduŋ. oo kuccaa hani i maŋ ate fii, i se a soto noo wuloo kono le, haa. Xinnu lemu baluo ti mulu ye a loŋ i diiyaata nte ye nna ňiŋ baluu taradisiyoneloolu kono.